सबसे पहले आपन हाथ के साबुन से धोईलाहिन चाहचे। घाव के साबुन और पानी से अच्छा तरीका से धोईला के। बाद घाव को बिना रगडले उक्रा पर दवा लगावल जाचे। घाव के गंदगी कन के भी अटावल जाचे घाव के साप। कपड़ा से थप थपा कर सुखावल जाचे घाव के चारो। और बरफ के पटियां लगावल जाचे अगर रक्त स्राव। बहुत जादा होकचे तो घाव के किसी साप सूती कपड़ा। से बानल जाचे अगर संभाव होतो घाव के नानिस्टिक। ड्रेसिंग या छोटा बेर एट से धख देवल जाचे।